Macet mund të patônj nga problemet respiratore si astma, si dhe nga sëmundjet kronike renale dhe hipertiroidizmi. Është jetike të sigurohet se bëhen vizita të rregullta veterinare për të parandaluar dhe menaxhuar ktò gjendje.